أعتجد إن الشخص العادي ينفج حوالي من ثلاثمائة إلى أربعمائة ريال في الأسبوع على الأكل، يعني تجريبًا ألف ومئتين إلى ألف وستمائة ريال في الشهر، الأكل شي مهم وكل واحد له عاداته، ولكن في أشياء يجب إن الإنسان يجتصد في الإنفاج عليها، ولا يبذر، ولا يسرف.